A nung tatalai a tena munurung atia tai a aning omubap, lar omubap rap, a lik vanam utuma tai. Alik lolo pa nung a a a panak tar a wanan utuma tai, tar a gala a murmurung tara panapanak ava i. Ai alik mamaingan tara panapanak ava ngir ngir nava i lar tikulayo, apipit, ava enmaput, ap ava lake ap ava yong ava i niga avai niga la lar ava ngir ngir ia ma ngir na tai, a a a lar a pakana kiti a lar a anung ngir na pakana tar alik mamaingan tar a vanan utuma tai. a a a a murung pit a pakana kiti tar a nunure lopa ava i. Ai aning oubap a a avan pa utuma tai a ai a murung kir iot a nuk bule a nuk bule a kir i lolokon a pakanabug ap a panak pa tokono i kiti. A lopurumei mia tai ataem a murung pa murung pai atia tai atur omo atia molemat ura barkokono dia kot kakil ka ya tar dia nau pai. Tardia nau pa i. tar dia a loi utuaka na kube dia ai are angir na pakana kiti mep tole kaule a ngir na pakana ningan a nunuran nagandi mep a nunure re kaule atelek a ono ma pakana kiti ilar kiti alik pipiti. Anuk a rei kaule nganadi mep a o kiripa mia tai ninga itabar dala ma a a itabar a itabar na poloe dala ma a a pakana kiti lar a pakana kiti a van tar onno ilar a ngir na pakana i maravut na poloe dala tar dala a koina ma kine a anuk a pakana onno kiti arei mep a kona pakana aena a a a pakana kiti na di a lik pipiti ma a tabar tole a lopa a vai atia tar di nunure tabar na poloe dala onno. A pakana ono kiti a rerei mep yong lala onno la, tare kati tare kati ma na pakapakana la nunure mainge kaule amangana kiripa kiti. Urepa a kiripa mia tai niga lararate dekdek onno niga ang ngir na pakana tar dala lolopai dala tabar na poloe dala onno i aluaina rap kati ma <noise> a a aninga pakana ma minamal me pole di. A oi nige a gnir na magit tar dala loloi ap dala tabar na poloe dala onno tar ya tabar ya a na poloe dala ya koina ap tar dala koina ma kiine kati, kati ma nundala kine kati, apakana onno kiti a rei mep avagege onno la nunure mainge a magit kiti ninga lalik a i kiti a van tar onno tar ma lopai atia tai di nunure tabar na poloe da onno. Anuk apakana kiti a rei ap ilar a gugu maive, tir a lik pipiti, kir ivan tarka ma oi, yong na ava kiripa kaule oa tai ninga nunure tole a telek onno nunure lopa i. Ivurei tar la re a ngir ngir na telek ono tar imaravut kove nila na kine kati ma kine kati ma a a nundala kine kati. Anuk a pakana kiti anuk a aravate kap a ra a ravate kapa dala ma pakana kiti map, ning a dekdek na pakana ma nundala kine kati, ma nundala kine kati ma nilaun kati ma piu koina maive.